Vinnemaa om maaalalt üts suurõmbit riike maailmah, vai noh, ta omgi tegelikult kõge suurõmb riik. Aga näet, inemiisi arvult ta kõgõ suurõmb ei olõq.